Haya nnao ujua wazamani wende mwe mzi hiyo mie <hesitation> nasa natamba, naita daesaama nenda kuguuza wezi wenu ambao nao weku wezukuu wangu watuhu, kiza tikuonana nami hao muda mrefu sana hata kama ni kieza kuonana nao naita kupuwavuiya kabuha huko ntamwiye tamwiye nao mwezi wezao nadaha kugotoka weza kugosowa shughuli zangu maana nikidaha kubada ndima zangu moja kwa moja kwa ajiyi ya kukaa mjini, kena nikae kwenzie weshakuzoea mie, Kabinda <hesitation> ku- ku- ku- ku- kugusana nao nkaenda hanu na hana nkaita kwa huyu kauya kwa huyu, nkezaho siku mbiyi ntatu naita bohu huyu na huyu kwa kugosowa shughuli zangu nenda ngotoke kaya kena nika ise huko daesaama maana nkikaa aho sana daesaama zangu nazo ndanzikome <hesitation> ndazi zi- zi- zi- ziteketee kama ndaziteketee nkina muda wa kuziteketeza niite nkanye kugotoka kama hivi nkihamba vimpemba vyangu kiondoa uhaisi nigotoke nihaiye. kwa hiyo nkeku nkikae sana nkatamani mzi wa daesaama, kina mdahe kuweka hisa huko kwa sababu ya ndima zangu, nkaboha huko nkae kae kidogo, maana <hesitation> vi- vibiashaya vyako namsaidia kuambika vihafu keki aeke aho chongoyi, kabinda aho mi nagotoka kaya, naenda kugosowa ngijangija zangu Kena niendelee mpaka hisa wakuu huo mzi maana mzi una wenye, mie nkikuzoea mzi natakuita kwa mama waja tu kukota hugusi, kama nkubu sante nanke kahise sana nenda nkanye kuwi huku kaya ne aho <hesitation> ni- ha tinamaendeleo yakakwahisa huko mjini, mkinenekese sana basi ndenekae kiasi cha mwezi humwe au miezi miwili, kabinda nakotoka kaya nauya kaya kuja kugosowa shughuli zangu, lakini kiendaga kaya mwe mzi nkina faida na uwo mzi wenye wauzoea, huo mzi sa nkaugusa ugusa nenda kuugusa wezuku nkulahasi basi nauya nanyoma naeza kuunda mizungu mituhu huku kaya, kenda nikaisi sana daesaama neaha na uwene nyuma, kwa hiyo nkekaa kaa naita kwa mwezikuu huyu kwaokuyu mwana huyu naeta kwa mwana huyu kwa hiyo mekisokea sasa navyotoka kaya ne aho, ne nendelee <hesitation> saaana kukaa mwe mzi mzee wa kishuhudaha mie, katenda hange niite tabata nkauguzi nkinenda hukoko haya magayi kiya saa nakuvuka Vuka, keza huko naona niite manzese nkamuuguse yuda kina mdahe waome magayi, mie mwenye kizoea huko kaya mara itangi bovuluni kinenda ahe <hesitation> ku- kui- ku na hayo magayi wala kuvuka barabara ya mihuni sina mdaha Kuvukavuka kwa hiyo haya, nekaa kiasi cha miezi miwili nikabinda nagotoka kaya takugosowa shughuli zangu ne aho tena niendelee kukaa huku hakaiseme mane wagukihano mimba kwanza kugumuhiza <hesitation> chenedeha kumuiza nauya kaya mie, maumwizo yako mkiyadaha mwahadada wenye huko mjini mzoea <hesitation> haya nene kaeka siku zangu ningae ikabuha nauya <hesitation> nauya kaya maana kibada wezi wenu na niwaki mie, wadodo kama nyinyi ne haha nkabinda nakotoka kaya mheza uha kwenda mwemsi kava seya za kwenda mwemsi basi kitaka huko buguruni, kiitaka ye tabata, kiitaka ye huko nanihii hukooo <hesitation> manzese kwa hiyo ke- ke hizo hu mita mbiyi nkui mita tatu mkitoa basi nahumwiza ningoje muda wangu wa kugotoka kaya kwenda kugosowa shughuli zangu na <noise> kawekaha ne kawekaho nkuhe nkufikiaho awe mwana yumwe basi nangoja muda, ukabwiya nauya kaya neza kugosowa shughuli zangu, nzie sasa nkiyakeza kaweko kamwenzi Maana mzee kama hivyo unavyohivyo mi nkiudaha, wezoea kae huko bonde, kizoea akae bonde, ne aha daesaama nekaakaa kidogo chakufiki nikieza kabisa nkisama, nkae huku nami nizoee huku nkitaki mazoea ya huku mie kizoea kae kaya, basi ne aha haya eka eka amma basi siku zikabu enda uye kaya, haya nikaeka nikaboha hizo siku ngwa nkutarajiazo nagontoka kaya chakua shughuli zangu <hesitation> huo mzi teka isasame kinenda hiko kama mvu, kukacha kabinda kumve hivi vichai kwehaka mazi haya mama <hesitation> maji mazi haya, kieka mazi haya sogezani hivyo vyombo nisunte nasunta hivyo vyombo <hesitation> nakaa miyo ki sufuria nadaha kwembika mie nsaidie kwembika, basi naingia zikoi nawasaidia kumbika, kawasaidia kumbika basi hawatasogeza aho tawekaa hatada, tikabinda kuda basi twatoa toa tamwizi na vizukuu akini viye anasogeza siku zangu za kuya kaya, kwangu ambako nkuzoee kiu, sasa nekaakaa natamwiya na vizukuu ndikatoatoa stori, nkatotoa <hesitation> vi- vitendawili, basi nasogeza muda ukabuha muda mimi nagotoka kaya, nza kuhema hekaka sinatambu vitu <hesitation> naa- naa- nangojangojaaa siku zikabuha jamani hizya siku zibuha sasa mi nywanda niite kaya maana huku <hesitation> mma ngoja kwanza kidogo nauli bado, hana wa ninkaika vya mana wana hao vuna mimi, jamani nonda niite kaya fua zanye huko <hesitation> mma ngoja kidogo, ngoja nauli nauli keza itikupatikana ngoja mwanao apate nauli, kabinda kupata nauli, amba hata mwiye na mwizukuu wagukia hano, hao wezukuu wako wamekaa nawe siku nyingi, jamani nikani nauli niuye nawakefya kefya <hesitation> kawa kavuzo nkawatoyea <hesitation> vuzooo, nkabinda kuwatolea vuzo hada <hesitation> kibuha haya mma nauli hivyo ipatikana sasa mpaka utoke kaya kisinta haya jamani kama nauli ipatikana nami ngoja njiandae hiyo kisindo npate kulala niwe na nyuma nkaombe mizungu, basi nagotoka kaya, nkagotoka kaya naendelea na shughuli zangu ziye daesaama shuye ya kawe, wezukuu kutamiya naho kaya ukudaki uzani hokaya ovu sasa natimia wa huku kaya ne aho <hesitation>